salati cire boni um mɛ nunɛ yi mina a mi wa'a vɛwe vɛwa za salati oro man'oro yamu o ma pin o man'oro semusi ani camu wini wini ama ni o djaba djabanɛ cara tomati nɛ cara ma o majini ma ɛ ma zenu za tomu vo